urr naam min dendee irrit ijaretuu urr suun naaam min boatii kassa kabuu, min boati kasaan min woan kulii kabuu, chooni achum kasaa kitii irr tesumatii woan tutuu minaa hitajieen woan kuliin ach hinjirtii, ammo dendee malaat irr kubeet baruum irr chisaa chalaa woan akk choa suun faa kasit hindargetuu duub min boati kasaa min cholle hamaa.